जो हमारी त्वचा ची तेते सबसे पहले ता साफ करा पानी बीतीं और हुए सकदु जो पानी जोची सु हल्कु जान गरम रखियाँ अछि तरहं साबुन बिटिन पुरा चेहेरु और हाथ पैर धोदीयाँ फिर तेमा मॉइस्चराइज़र या क्रीम या तेल लगेते रेन दियाँ